Mbootuma, mu la nooné, tumu ndhééne mu nooné iworé inaane, luulu. Iworé inaane, mu ringi nooné iworé-mbootuma mu la kula nii iworé koononto, tanghi, tanghi dii nsun sune, tanghi di ithiigh, tanghi di iraare, tanghi di inaane, tanghi di luulu. Wora luulu kama ghuna nfé ni idimo miidine miidine wama nsiigine nini suurone ghune idansini ni.